Nekirugiira opangisizenka. Haroho kupangisa hantu sente nezisoboka. Haroho no'kupangisa ahantu akugumangaine hati nka omuntu akutandiika kweyombeeka, noiyekanga olimumutwaro nka ekuumi na abbiri ne ettano. Nahandi nekirugiira, omuntu mukama wenju nayenda <hesitation> ssente ezikwinganaki, na'soborora kusaba emyeezi nke essatu mulundi gumu. We nayenda omusasulege emyeezi mukaaga mukaaga orbundi nayenda omuhege omwezi gumugumu. Nekirugiira ewe oyemeireire otta, baitu neziruga haikumi naibiiri neitaano.